To esa mari ge yi, ndye yi snu gbanada ge yna, ta yna la dna jungo e nasa ppya gbmari lo, lo pya cha ge, lo. pya pya nasa pya yna wo kpe gnaba wo la ḃwa wyego fe <hesitation> woshi kpe bi gnatnu, efe hna wo ye efe lugugo gi yi, he ḃo snu ḃoḃo nu, hega da snu dna afe dye hna lo bena ye snu gbmada, yi snu gbmada bog e feri gidigba, aza, yi ga si ade wowoyi, yi yna yna ge, yi ga si aḃwada wowoyi yifi, yi si afula wowoyi ndye yi ga kunyi, snu abo, yi afa ka yna yi ku ḃe yi lo pyi ge sa hna yi ku ḃa y aba ye kna zhi gidigba. Fi edo bu, ewyi ḃe ye nu he ga fi edobu, etsi ga ḃe yi nu yi yi ga wok u yaw o jni ba, wna kna zhi knuri, yi ka ḃa nu chiwyi nu, he ga gbma yaw o du yak u fi eshasha ya zhi pyi ge, ga o ye ezonu ka sa hna, yaw o du ya ta bwa zhi, ke efa ḃolo yi ga da snu ke snu gbmada dna esa he lo be na esa yi snuda nyi yi dye yi yi afanu yna, bena shego dezhi yay a zhi kpa, ye ka esa nye shago ga dezhi ge yna, ndye yna hna yeknashi gbmda efa ndye wo chi tu, nasara pya ynawo kpe bi gbma ba wo la bwa wyego wosh kpe bi gnatunu hna yi ga ye gbmada snu, woshi kpe wo nyiri felo, lo woshi kpe tnawuwin ge. Ga ynayna yi kna yi ade wowo ndye ya ḃe si yna, yi ḃo yi eyna yi ga wo kasha epmi pmi lo yi yna ke a sni yna ndye a em remo, a sni remo kpamba nyi. Yi ga, yi ga dyi egni yi ga zuna ena chi dodo yi znu pesa cha dodo yi bwa efa bida dodo yi snu a ḃo ndye hna khikhiri, yi snu ḃa yi snu gbmada yi yi ya nukodo yi kpa ynadyi dyi de doyi. Be snu yi yi snu be hni na bena snuda sa a tsi yin dye yi ga da snu yna. Tswashe ndye wo snu nyize yna esa, efe bo yo ndge wa ḃe dasnu ge yna. Tugnilo do, la ga jungo, ya yafa nu ga nufa yi bo snu tnu tnu yi chi peta fi ba yi snu wo yi snu wo ga tsi sa hna yi ga da snu do zhi keyi snu na yi snu gbmada ye snu tswashe yebo, ga gna ye snu yebo ha yetsi sa he gi. Tugnilo aḃo ndye ḃa hni wo ye ḃo marin ndye ḃma ya yi snu gidigba ynan, muhmi yi ga bugi yi chi snu lo ndye yi chi snu ḃo yna bendye snug a snu gbmada hna, bena yi wo wyego ḃuḃuyi gi zandye wo snu yna muhni ga yi gna ya e aḃo kasa he lo fa dye dodo he tsu peta, he lo fa dodo he nufa zugo ga kahe. Dodo kyari wo pya he, ewye pynoo, dodo eyna wo tsu he, dodo ekna wo tsi he, ewa de ana ḃatsi wna, wo gni ya. Tugnilo ga tsi sa hna yi gbezhi yi snu gbmada bena yna ḃwa wo gi yi, gbe dna mari wo dnayi, ayna ḃwa yna yi ga eknazhi, yi snu gbmada yi ynayna yna, fa aḃo mwabare ndye yi snu yna. Tugnilo yi ḃa tswashe sandye hna, yi ke kni yna dye wo gi yna yi lo wo dotage, yi gnaw o dye dada ya gode yna ha gi yna hni, yi ynayna he ga gi ha yna be na yi ga ynadyi snu ha ga dyim. Tso wo ḃwa ye yna biri ndye wo yi he gnawa he gi wo gbmari, shnadye hna ḃe ḃomari yi lo dyi he wo bin, wo gna he gi wo khikhirim, tso bwa kni biri he gi wo. Tugni lo ndye esa he ga tsi ye ga yeknazhi ye ga kni lo tsiwyi tsiwyi tsiwyi dna lugu wo gi yi ya lo wo ge yi gna ya gnu yebo.